Kua opa omboperajo rajo vaera kesu, kesu imbopika pikaarai jaeko omboguataguatako jupi, omboguata guatako jaema omboguataguata ojo oiko jupi yae jaemai opa iperajo rai rai oa ojo mbaerirupe, jokuara ikavi kua